الكلب يحتاج إلى تمرين يومي عشان يكون صحي، عادة لازم يتمشى حوالي ساعة أو ساعتين مقسمة على فترتين، وإذا كان كلب نشيط ومن سلالات تحتاج للحركة ممكن يحتاج إلى أكثر من كده، وبعد التمشية اللعب بالكرة أو التمارين الذهنية مثل البحث عن الأشياء.